ଆପନା କେତେ ପ୍ରଗାର ଚାବୀ <hesitation> ସାଥିରେ ରଖନ ଦୀ, <hesitation> ଆହୂ ସେ ଗୁଡେ କୋଈ ଥୀ ପାଇଂ ରଖନ ଦୀ। ଇତନୀ ବିବେନା ପ୍ରଗାର ଚାବୀ ଇସେରେ ପହୁଁଚ ରହା ଜାଈଶୀ। ଏବଂଗ ଆମ୍ଲେ ଵାନେ ସେ ଚାବୀ ଗୁଡେ କା କୋଈ ଥୀ ପାଇଂ ରଖୂ, ତହାଂ ମଦ୍ଯେ ପ୍ରସ୍ନରେ ପହୁଚ ରହା ଜାଈଶୀ। <hesitation> ପ୍ରସ୍ନର ତୀ <hesitation> ଟିକ୍କେ ଲଂବା ହୋତା ହୈ, କିନ୍ତୋ ପ୍ରସ୍ନରେ କୋ କୋ ଚାବୀ ଆମ୍ଲେ ରଖୂ, ତହାଂ ଵିସର ଲିଖ୍ଯାଓ କୋହା ଜାଈଶୀ।